Kaalkiräkidel om uma pikä kaalaga hää süüki saiaq. Kuna savanneh, kos nä eläseq, ommaq pall'oq puuq häste korgidõ lehtiga, sis näil omgi häste korgõst vaia süüki kätte saiaq.